ह सही छे लिए एक बड़ी अंचान बड़ी उपलब्धि छे। में साथ लगातार कोड़ी मेहनत कर रहे हैं स्कुल। काज बेहतर बनावन ध्यान दियें अपने समय में हूँ। थो था <hesitation> जो हूँ थो समय होतली। आपर पूरी तरा याकिन भी होतला अपना कारे पर। ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ नवली। जिम्मिदारिली ने अच्छा काम कर रहा हूँ सीनियर ने। मारे सीनियर ने ज़्यातरी <hesitation> त्यातरी। षबात सुनी मैं में खुदें सिर्फ अपना काम ने जिम्मिद। ने रखे बाल के नवल ने आईडिया भी देदो ज़्या कंपणी। में परमोषन होगे जो इरे में बारलो आच्छे।